मैं पिजा ने बर्गर ने घर बनावीश। <hesitation> इन मार सुब परिवार काजे खावाडीश। मेरे मार दोस्तो काजे खावाडीश। पिजा ने बर्गर जादा भी नी खाणड चाहें। <hesitation> कहा कि तिन्द्रेवार पेट मा दर्ज ने कई तरण बिमारिया भी होवे।